Eno koma, eno koma weno ni owo otunehe dawo ni byo amo ashayi mani, ashayi oye ki kyoweye ki wa tawo, ta ashayi oye ni wa tawo mani, oweno koma to byoni oweno koma ho mani, ozani, owoza kotunehe dami, byoni owoza kotunehe dami ni eno koma iri ko mani ami ya yiso ya ga gbo owuso do ya ga shotunehe do owuso ole ko owuso boba, nyya gege ya go oshoshi ga yigye wigye shotunehe ya gboje gba yayi ni nyya ze ni ome nyya ba ayine kamo ana wa wa ze kpa ami dudu. Owe ni ami ma kamo nkini eno koma hin gyelo wa ni nyya shotunele ni oma ome nki ya kamo eno koman gyelo wa nyyimu nyya kpa ase tukpa aba shoko ko ogwu, aba shoko ki ikpowu, aha baga rebe kena bawa kweyi awa sola kweyi aha labo kinyi hagye kweyi agwa dudu kweyi ashotunehe kweyi ami yiso hagye iso ya kamo to ngwede do owuso kpe eno mani ni wa tani ni, nki ya bo owuso mo ona kara hin keno na nwashika pyo olamu ni nyya ga itikpi ni. So, eno koma, owewo kotunehe la, aha se ghege ayo owe kini oyo ole. Kpa ayi, iyali ho kwokwa kpa ayi ho kpa anya ho, agege ayo owe no gyolo kpa ajama tukpa ese, ase bawa shotune he tabo kpo oba kpo oya dawo oza rore kpi inyi gwogwa, okwokwa okiya go oda ko owusa boba byoni nkani ga shotunehe do owuso wigye shanu iye zoza kotu mene ki dano owuso ni oyo ki mene lemani ni onu oki ya bo kamo ona yo sho omeno lamu mani niki yawa ohobu ni. So, eno koma owe kini ase ba shotunehe hin ni onwashika ama bya ami, nyya shotunehe hin ole ko owuso, nyya gege ya shotunehe hin ifu kole hin, nyya gege abyo gese kpa ase tukpa ki ya shotunehe oza ni nma byo owe kini ogyolo wa keno koma aba yo alago no oma.